hueno ña ku ñaa-m ñaka ñayo a ku kuyo in na va´a ntisakatyi ki ntisakatyi hora a ku só hueno ña´kú ña yuvi yo ra ña´ku yantua forma ntyi forma sá fallar yo tyi hueno tani kísia ñaa-m yanu ntutyinuuyo kua u-n ku yáa a nta´a yo kú yatuku a sía yo kú ya a Tu'un ka´an yo kú yatu´ra ntisaktyi ña ra ñá tiempo ñaa-m ñaku yo in na va´a ntisakatyi kii ntisakatyi ñaa u-m kuía ntisakatyi yó´o ra ni kú tyi siempre ña sá fallar yo yanu yaá yu´u yo yanu yaá ntutyinuuyo yanu tyo tyika kua´ña ra ñatyu u tani kísia ña´a yá´a ñaka ra miitu ña kú sa´yo hua kuntakaka yo Tu'un mani nu ta´an yo a ntakaka yo Tu'un kanu ni n´a kokanuni na síaa yo ñaka ra ikara sika yo kua´n yo tyinú ñaka hua ntika yo sa´yo tyi ña kuýo in ná´a na sa ña va´a ntisakatyi uu-m kii a ntisakatyi hora ra u´kú tyi mientra ña yá yo ña yuvi yó ra siempre sá ña yaa yá´yo